أنا بفضل الحصول علي مؤونة لا تنضب مدي الحياة من البيتزا أفضل البيتزا عن الآيس كريم لأن البيتزا تغير من المكونات اللي بتحتويها ف طعمها بيتغير مع تغيير المكونات ، أما الآيس كريم يظل آيس كريم لا تستطيع أن تغير طعمو بالإضافة إنك لا تستطيع أن تاكله في فصل الشتاء.